Boo kinbeu keu lim geu ne lemma keu keu limta geu koda em tusu ko da em teu bini ko da em lesu ina beu i kunu beu nyekunu beu zaku beu pakin keu limta beu patemba beu pah bagalu beu keu kpang ko’on de beu nyee nye mna yed nyeinna ko mad fogwa nyelema nyerema beu nyeeta beu nyei keu lim teu khakin geu beu pah donwa beu pa’i nuu beu nyee beu wali geu beu ko kpang’a bala voya beu ko kpang’a nyam duya beu ko kpang’a da bae m da beu woo ko-o beu emteu leesu ko beu emteu bini padni leesu puu beu a beu in linbe kunu kum boru neb kam ma kunu beu a beu in linbe koru za beu emteu tusi geu a beu em tusiye geu bedya sei beu birai geu yenlaru geu ya beu wuu beuta gberah keu lim teu geu limteu in linbeya beu li kin keu li euro beu ngee nyerema bid beu li keu na dong’a libeu wal keu dong’a ina beu li kunu beu bob kein keu limta beu pakunu beu ko keu nyelem kpang temu <hesitation> keu lim teuri tah